نصواري رنګ له ځمکې، طبیعت او پراختیا سره تړاو لري. زما په ذهن کې د غنمو او ځنګلونو خوشبو، د کورنۍ او د هوسایني احساسونه راځي. نصواري رنګ د ثبات، اعتماد او د خوښۍ په اړه فکرونه هڅوي.